Nuu iho onre ndavaru ndatuchi ndakero, ya'á ndakero ajo kuncha tuchi ikuna kutuu ndavaru, kachina kuechiu lana ndakero lia ya'á la'a kulando ndojo kokero uun ndavaru kutu, ndavaru kutu yunchi ján ndichi kuechi.